خبز كعكه بسيطة شعارف ازاي بس يعني ممكن برضو نبحس على النت و نشوف هي بتتعمل ازاي وديها تبقى احسن من اي حاجة احنا ممكن اشتريها من بره فأظن ها-هتبئي بقى كده اجمل فنئدر نشتري ونشوف هتبئا عامله ازاي